Oyi va suwise ba bɛrɛ tamperatir suani matete, ba metao ze ve dire .ɛh wosonu za ma ɛnh base matete mɛ ovɛ yi a benɛ a tanu, tanu minb ba se matete ɛh tobu zan'oro wusu do'ɔya ba se, benɛ a pinpianh pinpin pinpian uwi nu bɛ boni ba se.